عشان نتأكد ان كل اللي بنشوفه حقيقي وأننا مش عايشين في محاكاة للواقع ممكن يكون موضوع معقد. لكن فيه شوية نقط ممكن تساعدنا نفكر فيها، اولا الإحساس الجسدي لو حاسين بالألم أو الفرح أو أي مشاعر جسدية، ده دليل على إننا عايشين في واقع حقيقي، تاني حاجه التجارب المتكررة لو كل حاجة بتحصل بشكل منتظم ومتكرر، يعني مثلاً الشمس لو بتطلع وتغيب، الأشياء بتسقط، الأمور دي بتدعم فكرة إننا في واقع ملموس